<noise> Sɛ ebobͻ atar egu hͻ a, dza ͻwͻ dɛ eyɛ nye dɛ; Atar no, ehwɛ ne nsa na ne nsa na aka egu n'ekyir. Iwie a na ebu mu 'two', na amoamoa no nkakrankakra bɛyɛ ebien anaa ebiasa bi. Iwie a na edze egu beebi a epɛ dɛ ekora no.